Ee haakooji organik kam haandi ɗi saɗa ɗi ɓura non organik. Gam kala haakooji ɗo kanji e ɗi ɓuri yamɗugo e ɗi ɓuri woodugo. Tests belɗum e ɗi ɓuri marugo jamu e ɗi ɓuri nafugo e ɗi ɓuri woodugo hawtataa ɗi ee.